ประหยัดได้น้อยลง เพราะว่าโอนง่าย อยากซื้อหยังกะมีแต่โอนอย่างเดียว

คิดว่าสแกนหน้านี่ปลอดภัยกว่า แต่ว่าสแกนนิ้วมือนี่ไวกว่า

เคยตั้งอยู่ เพราะว่ากว่าจะกดเลขบัญชีของหมู่นี่ มันโดนคัก

แล้วแต่ธนาคาร บางธนาคารกะเอาไปไว้อยู่ในหลืบพู้น หายากคัก

กะกะได้หลายอยู่ บางทีกะกะเห็นว่า เงินกะออกกะเข้าจั่งใด รวดเร็ว

คิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนทั่วไป ทุกกลุ่มวัย เพราะว่าง่าย รวดเร็ว

ใซ้ดู๋คัก เพราะว่าโอนเงินซื้อของตลอด ขนาดอยู่ใซ้ซื่อซื่อใซ้เสียเงิน

ใซ้ง่ายอยู่ สแกน QR code ใซ้ง่าย เฮ็ด QR code แบบรับเงินใซ้ได้

ถ้าธนาคารที่ใซ้อยู่บ่ค่อยมีปัญหาปานใด บ่ค่อยค้างหรือว่าอิหยัง

เน้นความปลอดภัย เพราะว่าซุมื้อนี้มิจฉาชีพหลาย จักสิมาดูดเงินเฮายามใดเฮาได้

เฮ็ดให้เฮาสะดวกรวดเร็วขึ้น เพราะว่าแต่กี้สิเฮาเงินเฮาต้องไปกดเงินมาก่อน ถ้าบ่มีเงินเฮาเฮาบ่ได้ ตอนนี้เฮาคือโอนได้เลย

คิดว่าบ่ต้องแจ้งเตือนดู๋กะได้ เพราะว่าบางคนกะบ่ได้สนใจปานนั้น

อันนี้คิดบ่ออกเพราะว่าปกติใซ้แค่โอนเงินกับรับเงินแค่นั้น ใซ้เลยบ่รู้ว่าต้องปรับปรุงอิหยังแหน่

ควรจะซ่อยอยู่ เพราะว่าสิเฮ็ดให้เขาเจ้านี่สามารถซ่อยงานได้หลายขึ้น

กังวลอยู่แหล้ว ซุมื้อนี้มิจฉาชีพแฮ่งหลาย จักสิมาตั๋วเอาเงินเฮายามใดเฮาได้เดะ

มีกะดี เพราะว่าเขาเจ้ากะเฮ็ดบ่เป็นอีหลี เขาเจ้ากะสิกดมั่วซั่วมันกะสิไปแนวอื่น

คันลืมรหัสสิโทรไปถามธนาคารว่า ถ้าเฮาลืมรหัสสิเฮ็ดจั่งใด

เข้าใจง่ายอยู่ บางที อั่น สลิปกะตากะดีอยู่ มีรูปการ์ตูนนำ

เคยใซ้อยู่ จ่ายค่าน้ำค่าไฟอิหยังประมาณนี้ล่ะ

อยากให้ปรับปรุงในการซ่อยเหลือ แบบว่าบางทีโอนเงินไปแล้วมันบ่เข้าบัญชีปลายทางจั่งซี้

หาข่าวสารว่าเป็นหยังคือแอปธนาคารคือล่ม แล้วกะรอจนกว่าสิกะได้

เหมาะกับซุคน เพราะว่าใซ้ง่าย สะดวก รวดเร็ว บ่ได้เฮ็ดอิหยังหลาย กดโอนได้เลย

คิดว่าน่าจะบ่ต้องพัฒนาอิหยังหลาย เพราะว่าซุมื้อนี้กะเฮ็ดได้หลายอย่างอยู่แล้ว

พอใจอยู่ เพราะว่าแอปธนาคารที่ใซ้อยู่บ่ค่อยล่มปานใด

บ่มีบัตรเครดิต เพราะว่าบ่เคยสมัครแต่ว่ามี Shopee ให้ผ่อนอยู่

ใซ้ของธนาคารทหารไทยธนชาต แล้วใซ้เป็นแบบ all free กดเงินอิหยังใซ้ฟรีเบิด ตัดบัตรใซ้ง่ายพร้อม

ใซ้จ่ายได้สะดวก ถ้าใซ้ตัดบัตรผ่านพวกแอปพลิเคชันซื้อของจั่งซี้ แฮ่งสะดวกกว่าเก่า

คิดว่าบ่มี เพราะว่าส่วนใหญ่กะกะเงินสดหรือบ่ซั้นกะเงินโอนธรรมดา บ่ค่อยมีคนกะบัตรปานใด

น่าจะมักใซ้อยู่ เพราะว่าบางบัตรมันใซ้มีสิทธิประโยชน์อิหยังหลายหลายอย่าง อย่างเช่นผ่อนของหรือว่าได้เงินคืนอิหยังจั่งซี้นะ

คิดว่าบ่ค่อยมักใซ้ปานใด เพราะว่าบางเทื่อมันใซ้ใซ้ยาก แล้วใซ้ดอกเบี้ยสูง

อันนี้น่าจะแล้วแต่คนมากกว่า ถ้าคนที่มักใซ้ขอ อั่น

ยังบ่แนะนำปานใด อาจจะต้องเริ่มใซ้เองก่อน จั่งสิมาแนะนำต่อ

บัตรเครดิตน่าจะมีประโยชน์หลายกว่า อย่างเช่นยามซื้อของจั่งซี้ กะสามารถกะตัดบัตรได้เลย จ่าย กะจ่ายอิหยังในแอปได้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

เหมาะกับคนที่ใซ้จ่ายทางออนไลน์อยู่แล้ว หรือว่าแบบพวกมักผ่อนหรือว่าพวกอิหยังจั่งซี้ล่ะ

เหมาะกับคนทั่วไปหรือผู้ใดที่บ่ได้มักความยุ่งยากขนาดนั้นนะ

ต้องเบิ่งก่อนว่าเอาไปใซ้จ่ายอิหยังจั่งใด ถ้าใซ้ยอมรับได้ใซ้ให้ยืมอยู่

บ่ให้ยืม เพราะว่าย้านเขาเอาไปเฮ็ดไปทั่วไปทีป เป็นหยังมามันสิลำบาก

อาจจะบ่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้กะสิมีพวกแอปพลิเคชันอื่นอื่น ที่สามารถให้ผ่อนกับแอปได้โดยตรงเลย บ่ต้องกะบัตรเครดิต

บ่ได้เฮ็ดให้ใซ้จ่ายหลายขึ้น เพราะว่าปกติใซ้ใซ้การโอนผ่านแอปธรรมดาอยู่แล้ว

กะมาย้อนเบิ่งว่ามันตัดยอดอิหยังไปแหน่ มันตรงบ่ ถ้ามันบ่ตรงกะต้องติดต่อธนาคารเลย

สำหรับคนอื่นอาจจะจำเป็น แต่ว่าเฮาบ่ได้เฮาเฮาเฮาบ่เฮาเนาะ บางคนเขาเฮาอาจจะเก็บสะสมแต้มอิหยังประมาณนี้

อาจจะจำเป็นในเรื่องของการแยกประเภทอิหยังจั่งซี้ แบบบางอันใซ้ใซ้จ่าย บางอันใซ้ผ่อน มันใซ้สิดอกเบี้ยบ่คือกันนะ

อาจจะเสี่ยงในการถืกดูดข้อมูลไป แล้วมันถืกสิเอาไปถืกจ่ายของถืก

แจ้งปัญหาผ่านผู้ใหญ่บ้าน บ่ซั้นกะไปเทศบาลหรือว่า อบต. ใกล้บ้าน เพราะว่าสะดวกที่สุดแล้ว

ควรมีเพราะว่าบางเทื่อเฮาเฮาบ่เฮาว่ามันเกิดอิหยังขึ้น เป็นหยังคือเฮ็ดบ่ได้

กะถือว่าเหมาะในระดับหนึ่ง เพราะว่าสะดวก รวดเร็ว แต่สำหรับผู้สูงอายุกะสิยากอยู่จักน้อย

โทรเข้าหาเบอร์ call center ของธนาคาร แล้วกะแจ้งปัญหา ถ้าบ่ได้กะจั่งไปธนาคารโดยตรงเลย

ควรฝึก เพราะว่าเพื่อแบบว่าให้สะดวก รวดเร็ว ยามเฮาไปหาเฮาจั่งสิได้ฟ้าวเมือเฮา

กะดี เพราะว่าสามารถเฮ็ดให้กลับมากะงานได้ปกติ

ผู้ใดเว้านำดี บริการดีกะให้คะแนนหลาย ผู้ใดเว้าบ่ดีกะให้ลดลงมาจักหน่อย

คิดว่าทางโทรศัพท์ เพราะว่าสามารถตอบโต้กันได้เลยเวลาอยากฮู้อิหยังฮู้ ฮู้ฮู้สามารถถามได้เลย

หาเบอร์ธนาคารแล้วกะโทรหาธนาคารว่าบัตร ATM มันกินเงิน มันบ่คืน ให้เฮ็ดจั่งใด

ควรเข้าใจลูกค้า แล้วกะบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เว้านำลูกค้าดีดี

แนะนำบริษัทที่ว่ามีโตแทนที่หาเคลมให้ได้ง่ายง่าย เว้าง่ายง่าย บ่เว้ายาก

กะสนใจหลายขึ้น เพราะว่ากะเว้าได้ง่ายง่าย อั่น ภาษาอีสานกะกะเว้ากันได้สะดวก แล้วกะเป็นคนบ้านเดียวกัน

กะดีในระดับหนึ่ง เพราะว่ากะเป็นการแบบวางแผนล่วงหน้า บางทีกะกะบ่กะว่ากะสิเจ็บสิป่วยยามใด

อาจจะประกันสุขภาพ บ่ซั้นกะประกันชีวิต กะต้องเบิ่งในระดับอายุว่ากะอายุช่วงใด มีโรคประจำกะอิหยังแหน่บ่

เคยได้ยินแต่แบบประกันชีวิตที่แบบว่าถ้าเสียชีวิตจะได้เงินก่อนเท่านั้นเท่านี้ ประมาณนี้

คิดว่าเป็นประกันชีวิตที่มีแบบพวกวงเงินประกันสุขภาพที่นอนโรงบาลแล้วได้ อ่า ค่านอนโรงบาลเท่านั้นเท่านี้หรือแบบว่า อ่า ค่าซ่อยค่ารักษาพยาบาล

คิดว่าบ่ได้ฟุ่มเฟือยขนาดนั้น มันกะสิเป็นแบบการเก็บออมเงินอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อกะในยามฉุกเฉิน

ซุมื้อนี้บางบริษัทกะโทรแล้วกะเคลมได้เลย กะสะดวกสบายดี บางบริษัทกะมีแอปพลิเคชันแบบให้เฮ็ด

ต้องเบิ่งอีกทีว่ามีความน่าเซื่อถือบ่แล้วเซื่อ มีความน่าสนใจขนาดใด

สะดวกสบาย ถ้าพนักงานตอบแชตเร็ว กะสิเฮ็ดให้สะดวกหลายมากขึ้น เพราะว่าทุกคนกะเล่นโทรศัพท์อยู่แล้ว

บ่มักติดต่อ เพราะว่าส่วนใหญ่สิเว้าบ่เป็นว่ามันเกิดอิหยังขึ้น ส่วนใหญ่กะสิให้ อ่า ลูกหลานมากะเฮ็ด

ผู้เฒ่ากะสิไปธนาคารเลย ไปถามว่า อั่น มันเป็นจั่งซี้จั่งซี้แหมนาง เฮ็ดให้แม่แหน่

อันนี้แล้วแต่คน บางคนกะบ่มักเว้าโทรศัพท์ บางคนกะไปติดต่อธนาคารเลยกะมี

บางคนกะโทรหาธนาคารเลย บางคนกะหาในเพจ Facebook หรือช่องทางทางโซเชียล มันกะสิง่ายมากขึ้น

กะถือว่าดี เพราะว่ากะกะสิได้ประเมินว่าการเฮ็ดงานของเขามันเป็นจั่งใดแหน่

อยากให้เขาเว้านำม่วนม่วน บริการดีดี บอกเฮาดีดีแบบอธิบายให้เฮาเข้าใจ

ห่าเทื่อกะรำคาญ เพราะว่าให้ท่าโดนกะด้อกะเดื้อ สั่วสิมารับได้

มีผลอยู่ เพราะว่าผู้ใดบริการเฮาดี เฮาเฮาอยากไปเฮาบริการนำเขา

บ่รู้ เพราะว่าบ่ได้สนใจในการลงทุนหรือว่าอันอิหยังเกี่ยวกับเรื่องการเงินปานใด

คิดว่าต่าง เพราะว่าพนักงานอยู่เคาน์เตอร์นี่ บางเทื่อสิมีอารมณ์แบบเหวี่ยงวีนเข้ามา แต่ว่า call center บางเทื่อสิเว้านำเฮาม่วนคัก

บางเทื่อกะบ่เข้าใจเพราะว่าเขากะศัพท์เฉพาะ กะกะฟังบ่ออกปานใด

คนหลายคัก เพราะว่าบางคนกะมาเบิกเงินไปให้ลูกน้อง ไปเป็นโบนัสอิหยังจั่งซี้

อันนี้กะบ่กะ เพราะว่าไปยามใด เขากะแก้ปัญหาให้ได้ตลอด

ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือวัยทำงานหนิ สิไปหาพนักงานอยู่ธนาคารเลย มันจั่งง่าย

ส่วนใหญ่รำคาญ เพราะว่าเฮาบ่ได้สนใจทางการเงินปานใด แล้วเขามักโทรมายามเฮาบ่ว่าง

แล้วแต่อารมณ์ บางเทื่อกะท่า บางเทื่อกะบ่ท่า ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องมันด่วนส่ำใด

ถ้าผ่านทาง LINE บ่สะดวกปานใด เพราะว่าซุมื้อนี้มิจฉาชีพหลายแล้วมักให้ติดต่อทาง LINE พร้อม

แก้ปัญหาได้น้อย เพราะว่าบางเทื่อคุยกับเฮาบ่รู้เรื่อง เฮาอยากคุยกับคนเป็นเป็นมากกว่า

แล้วแต่ว่าการเงินเฮาเป็นจั่งใด ถ้าเฮาหาเงินได้ง่าย เฮาเฮาบ่เครียดปานใด

ถ้าคนรอบข้างที่เป็นครอบครัวกะอาจจะมีผลอยู่ เพราะว่าสมมุติกะจ่ายบ่ได้กะอาจจิได้ไปยากเขา

มีแพลนอยากกู้อยู่ มาเฮ็ดธุรกิจเล็กเล็ก เพราะว่าเฮาบ่ได้มีเงินก้อนหลาย

บ่มั่นใจ เพราะว่าบ่รู้ว่าสหกรณ์กับธนาคารนี่แตกต่างกันจั่งใด

ซ่วยลดอยู่ เพราะว่าการเก็บออมซ่วยถือเป็นเฮ็ดให้ซ่วยได้มีเงินก้อน ซ่วยในยามฉุกเฉิน

สำคัญอยู่ เพราะว่าเด็กน้อยบางคนนี้บ่รู้จักว่าการเก็บเงินเฮ็ดจั่งใด เฮ็ดให้บ่มีเงินใซ้ในอนาคตเลย

ต้องเบิ่งก่อนว่าความต้องการเฮาหลายปานใด ถ้ากู้มาในอนาคตเฮามีหนี้คือเก่า

ถ้ากู้มาใซ้ในทางที่ดีใซ้ถือเป็นการใซ้พัฒนาชีวิตได้คือกัน เพราะว่าบางคนใซ้เอามาเฮ็ดธุรกิจอิหยังจั่งซี้